संतुलित भोजन लेवणा वास्ता जिण प्रकार का भोजन री रुचि हुवा करा है जको ही कम्म में लेवणो चाहिजा। मिणाक्क ना हमेसा सही खाणो खावणो चाहिजा और किसी भी प्रकार को मास्स रू सावण नहीं करणे चाहिजा। जको प्रकार को मास्स आपा शेवण करा हा वो भी एक प्रकार रू जीव हुवा है। आपा हट्टा करर खावां तू बा आपणा वास्ता भूत गलत चीज हुवा है। स्वस्थ भोजन करणे। माणा आटा बाजरी घणी हुवा है बाजरी और गाय री दूध जो राब बनाया करा है बा जो स्वस्थ हुवा है बा बिलकुल जोरदार लग्गे है। बाजरो रू रोट शीत री वास्ता भी जरूरी हुवा है।